Do vallira ittugo kuje to daggi ha bandu kuje. jamdi on je mari hunduko didi je be watata joga jamdi je daggi mai. be bidda be nanga be fooda dum vurta.